തരകാരിദ ഹലവബഗിയവനദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദ� ഹലവബഗിയവനദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദദ� ബിജയ തരകാരിദു ഭടാനെ, ഖഡ്ലേ വര്പണു ഫ്രൂട് വേജിടേബല്ലിദു ടോമായ്ടോന്നെ, ബദനെ, മുഞ്ചി, മല്ലമുഞ്ചി, ഒക ബെംഡെകായ്വുര്പുംദു ഹ്യ്ബ്രിദ് ഥരകരിദു, ബ്രോചോലി, കൂ കോസു, ബോക ചബ്ബഗേ വര്പലു।